Sh! Maninona no mbola manontany ahy ianao? Efa in’arivo aho izay no niteny hoe tsia! Tsy mahazo mivoaka irery any an'arabe any ianao fa mbola zaza loatra ka tsy mahay miampita! Efa hainao koa fa betsaka izao ny mpanagala-jaza ka sao ho very any ianao e! Mahandrasa kely dia miaraka mivoaka isika rehefa vita ny asa ataon'i Neny. Izany an?